Ny karazana hazo indray an, dia ny <hesitation> baobaba, ny sapin, ny kininina, ny ravitsara, aviavy, <hesitation> ny kapoka, ny sekoia, <hesitation> ny koko, ilay hazona koko iny, <hesitation> ny ravinala, akondro. <hesitation> Izay aloha izany ny manodidina ahy.